A sarìa pusibul magari ven-i co mi ën sto viage si perché al e ün post ch'a sarìa sempre piazüme vizité, certo che se dagu pa fastidi e perché se sun d'pi stagu a ca, gnün prublema, però s'a föisa pusibil magara tüti ënsema parei puduma dividi co le speize, anduma, a custerìa co d'menu a vui auti dividand ën tre al post ch'ën dui